أول حاجه ت- حضر ال- المنتوجات اللي باش تنظف بيهم تعمل شويه ماء جافيل شويه ليمون، وبعديكا <hesitation> تقص الضو على ال-الثلاجه وتنحي ال- اللوغجرام تاعو الكل وتنحي ال- الرفوف متاعو وتفركهم مليح بماء الجافيل وبعديكا تنظفو هو من الداخل بالمليح بالمليح بماء الجافيل و- والماء وتشيحو مليحه قبل ما ترجعلو الضو.